بشوف كيف تغيرت الحياة في المستقبل، بشوف التكنولوجيا الجديدة بتعرف على الابتكارات، بتابع الأخبار، بعرف الأحداث المهمة، ممكن ألتقي مع الناس وأسمع قصصهم عن التغيرات اللي واجهوها، أستفيد من المعلومات الجديدة عشان أكون مستعد لمواجهة التحديات القايمة، والأهم كمان بستمتع باللحظة وأكون مفتوح للأبواب الجديدة والتجارب الجديدة.